Pulpoko jae Ɨrupigua jaema kuako ou oiporu ipuere vaera oyapƗ tembiu, ipuere vaeravi oipea jare omuña jovaiso jare oipƚ vaera jou jare oetu vaeravi matƚgui oëtu reta ipuere vaera jae reta jou jembiu jembiu jaema jukurai ipo omomƚi reta ipuer vaera gueru mbae jou